नाव लइवो मेरो बचपन को सपना है। काहे के मारे एक तौ हुमाए समुंदर बहुत अच्छो लगत है। और नाव के ऊपर ते समुंदर में कुल दूर तक की घूम सकत है। लेकिन नाव एक तौ बहुत महंगी आत है। जेको आसानी ते नाई खरीदो जाए सकत है। और नाव कुल प्रकार की आत है। जैसे। योच और कुल टाइप की आत है। वैसे हम लकड़िया वाली नाव पे तौ बैठे है। लेकिन वा मै ज्याद मजा नाई आत है। बजाये कोई योच के एक तौ योच कुल बड़ी होत है। जेपे हम लोग अपनी खाना पीना परबो बैठबो सुइबो सब कुछ कर सकत है। लेकिन छोटी नाव उत्ती अच्छी नाई होत है। इके मारे हुमाए योच पे बैठिबो एक सपना बनी गयो है। एक दाय हम लकड़िया वाली नाव पे बैठे हते। लेकिन वा पलटी गई हती। इके मारे वापे बैठिवे मैं अब तौ हुम्ये डरौ लगन लगी है।